Lakúxen köö xáa’ ‘mo eta kuanta re jmí re báná re bóra kää dsóó’ kúu’ bá kié’ ejö kie re jï’ bá ejö, re jï’ juá’n jná ru’ kie jeri kióó’ra edse ngý ba my lǿǿ jö dse kú dse jï’ kö’ my ⱥⱥ í’ my kiǿǿ’ rá my ⱥⱥ í’ my tóra jöb í’ e jmⱥⱥ elyna kie’ kö tⱥⱥ’ ere jï’ bá kí ejö ba líí dseli xa mý mⱥⱥⱥ dseli bee’ kö’ ene e lɇ Kö mý xaa’ ´mó lalynn kie’ la lɇ ná jná dsa ba lýn ejö kö’ kúu’ ba kie’ejö kö’ tacuanta re bó re jmíra.